Si yo huessi un animal sedría una águila pa sel escapás de volal polos cielus, vel las alreorás dendi lo altu i sentil la libertá que tienin los bichus que no están atillaus a andal por cima la tierra. La mi manduca sedrían bichus más chiqueninus que yo comu páxarus más chicus, mamíferus comu argaíllas i cagal-mi eno altu delos cochis.